Corea del sur, kuareta jaeko, jeko omomoe yaeva, yaesa ramboeve oajaete ye omboete reta jeko, oïmeko aipo supeguareta ojaeteye omboeteva jare oaɨuva